ⴷⴳⴰⴷⵉⴰ ⵜⵉⴼⵉⵔ ⵜⴰⵏ ⴰⵇⵇⴰⵉ. ⴼoⵍⴰ ⴰⵇⵇⴰⵉ ⴼoⵍⵉ ⵉⵔⵉⴷ. ⴼoⵍⵉ ⵉⵔⵉⴷ ⵏoⴳo. ⵏoⴳo ⵏⵉⵍⴱⴰⵔⴻⴷ ⴻⵍⴻⴽⵜⵔoⵏⵉ. ⴰⵙⵜⴰⴳⵀⴰⵍⴰ. ⴰⵡⴻⵏ. ⴰⵢⴰⴽⵇⴰⵍⴻⵏ ⴰⵎⵎoⴽⵉⵏ ⵏⵉⵍⴱⴰⵔⴻⴷ ⴻⵍⴻⴽⵜⵔoⵏⵉ.